<noise> okay a miang nu monong kanaga nu manung kawa alelep. Ta bobo maran bang lamun a- a bow nu marawa alelep. Nu mara wa lep a ain tawade rumangin bang mara a ain, a vite, a vite ren lok maran o a tet aun na vade a tet a vite ren lok maran ta ba, ta ba lep a ain miang. A tet nu vade a ain miang lok maran tavinung ta lep moxawaine a lien a lion a taim nixin manima a, alelep monixin ma di tomara gas na mon ka luluaon moxa nu nok minin a tet ma ain. Tet, a tet nu nek a ain, a ain nu nek a tet. Mopa nima ta ba painim hat lamun a alelep panimu, muraba ese kara bung kirip mon. Tara taim a mon manixin balak ma a nalaxin kava di ka elelep mon. A vos tomare di ron o garin a nalaxin ma pupulu, ne miang di sa elelep. Okay taim a miniset moxa pupulu taim nu ilep ka pupulu ta onaba malola ra mimunasion ta wa ase. Mura ba ese karabung kirip mon, ase kara bung kirip mon, moxauwa alelep miang. Nu nek minin a ai a nu nek minin a tet i mu rawa alelep. Mopa nima ma ta ba vade non tain ma na non di lop a nalaxin. Non a nalaxin mon ma di mu a wos moxa vexena wat di mu a wos pexenawat. Mo taim nu ilep a ain pexenawat a tet pexenawat miang <noise> nusosoxo pa mina, a alelep panimu ta xa ba maran maxawa ain ta ba. Momonong maran ka gunon orong sa vevet nun baling ma ona nalagin lamun a vexan a vat. Nu osoxo vexan a vat na ronosubu a na alelep pidi. So taim numa ra alelep ta vade ru maxin a tet o inung a oiun ta vado mi ma xin a tet o inung a tet tomare ta wade ru maxin a oin. A niro timuy ra mas osoxo awite moxa sinisang bilok lamun alelep ta nimu ta ba ma maran. Opa nu marawade a lien a taim manima na hat saban arixen la mun a inung ta balaure a oin a rixen ma visok ka nung. <hesitation> Moxawa a na vexena wat nixin naxalup moxa gunaon mataxen soxa store soxa wa garaxin, na salamo na wa ka ma opa netaba hat nung kawa kinixun opa xun auk trousis o kaun apa kanu barokana apa manima io exis me galasim opa. Moxo elelep pano bilok viogat a duran nu barok mon. Bak tomare duran a bak tomare kirip. Mopa ma na isi mavio rava balaure anu barok kono. Opa ma inung ta luxune nung orong. Nu ma nung kava alelep maxa taim ma nixin manima. Nu mas alelep nu mas lep ain ma maran moxawa tai ma nina a oin a a lep a tet tomare. Tara taim a ain ta ba soxo a isin a nalaxin. Mapanima a laip na hat saba na rixin ka lion a taim manima. Nung iat ta ba bobo maran ka taim nnu elelp maran a ta wade a xiinis ka. A oin ta nung arien ma visok ka nung taba mamaran maon tuk miang a banban ta ba sexorab minim. Opa me ribe opa mania ung uat. Pa laik ka nung nu malamun ma marawa ebese taba ose. A lion a taim ningin tarataim a oin na lep a miang <hesitation> tetomare miang na ga elelep ban ma na gat ona visok. Opa manima ma tarataim a wos tamare a tet tomare ta xa ba ma maran ta wa visok ka oin miang. O tara taim oin miang ta xa ba mamaran ta wa visok ka ktet miang. Opa ma taim numarawa alelep, ta be aso rumanguing unung ma nugat a visok o kain opa, mura ba eso nan mung na gat a layusen pisok opiang nu malamun lo ta ba malamun bilok a visok kano. Ta ba kain questen opa ta ba ose oin o oin taba oso a tetomare moxawa tarataim muramomonong iak miang. Nu xa iat ta wa oso a tetomare miang ta ba ta ba <hesitation> xerexes sa wa visok ka oin miang. Okay tara taim oin ta be xerexes kawe a visok ka tetomare miang. Moxawa iune na ma lamun opa ine taren iat. Opa tarataim my raba egulas maran mon uso, uso, uso, uso, uso tuk miang mu ra ban tavin a alelep pa nimu moxawa mu ga alelep maran miang. A kain opa eribe a taim opa numarawa alelep nu mas sa wa bobo maran. A tet tomare nu ma ra wa alelep. Ta wade ain a ain. A lion a taim nixin a na laxan di mu a was pexin na vat. Ma opa manima di salim ka vexena vat. Inung ta ba wade, lion a taim nixim a na la xin. Taim nu lep a tet miong a vexan a vat. Ta ba hat ta vining ma la mu. A tet miang inung ta ba pupung ma kuru niang a visok ka gunan. A tet tomare sa vevet pite saban a rixin ma nalaxin kasibe ka ra xoran. O na ta oxa di xa kar ne sa e gulos a nun. Mo xawa a kar ta ran bilok opa, taim numonong bilok taim nu elelep a pasin moxa a inim a nun ka na xuxo lok saban moxawa mu na ba bungim a banban taim ma nixin lion a taim ma nixim a was di banban di it long ka na kar. Opa ma nu ma ra va alelep ta bobo ma ran mon sore a miang a oin maran tet tet maran alelep tanimu ta ba omana ta ba sexarap minin a lelep panimu na sion miang. Lion a teaim manima na laxin ma di lep a patuana tet tomare moxawa, a mumu a vexan a wat. A visok maxat kawe di ra na moni opa nixim ma nalaxin di elep a moni moxawa di salim idi xa vegan a wat opa ma nixin ta balaure ra ma xin inung. Ta monong maran kawaga ta wade ru mangen ka tet ta vinung kawa leplep. Opa mani ma ma inung iat ta vade. Taim inung a tetomare nu monong kava ga ta vade rumangin laip moxa waga taon nixin lokama maran, moxawa miang a a vite miang loka mamaran moxa wos di vel vet nan ma kain opa manima. Opa mai nung iat. A analaxin nixin ma dilep a bung patuana <hesitation> ma dimu a vexenawat bang, ka taim a vexena wat ta mana inung mong. A maram sa it. O kaka wa <laughs> nu sa momonong o nu sa vadas baling ka level one. O pa ma e butibe iat noxavaga timem lok mamaran. Long <hesitation> a long noxawaga timem, long noxa barok noxawaga timem so xawaga lok maran moxa e nung iat nu raxin ka waga nu o so xo laip moxa waga nung nuosoxo. A tet tomare balok orin nuosoxo a laip mochawaga. Ma taim nu awa orat lamun a city a nu awa arat lamun a taon taot ure xa waga raxin ma, nalaxin mu rema di oguran o mat di moxa vexenawat. Di ma lamun a vexenavat miang opa ma di oguran alelep ta bobo maran bang lamun a tet tomare a tet tomare ta bobo maran lamun a ain imu ra wa alelep. <noise> Moxawe nu xasoxo opa taim malamu. Na ma ra wa alelep a tet tomare ta stadim tu ma xin a ain moxowa tawade a ta ra taim inung a tet tomare. Nulep <hesitation> nulep a ain maran arixen a ain dadan lep tagin. Opa ma taim nulep, ta lukaut la mun malamu oin ta ba omamang omet nung. Okay inung balok a oin orin. taim oin nu wade a tet tomare miang a su sock, pen a vexen a vat o han wasuta baba maran miang lukaut. Tet miang ta ba omamang i nung miang. Opa manima situasen moxa alelep mi xin ma loka mararan. Kado a kado a papa mama xa pa ramam a raman a tet tomare ma was sare du bu nan ta wa tibe gale a ramana was ka oin opa manima a bak kanima taba lep a ma a oin miang ok di sa xun pi. Man manixing kava. A du ra mas peren bang mas peren bang o kakawa a pupulu miang malira, malira iak miang. Taim ma taim ma saribe ravinung taim nu maliraim a ain oo inemiang a alelep pa nung miang mo xa se bung moxa se o bung. Oin ta xa ba vananan. Muraba opiang a na sion bubulut nuakabo ba miang mi butibe nu a kabo, a nu ronmiang du dabol. Taim na hoh a nuron miang du dabal ine a nu a kobo miang. Miang imu mu ra ba emu nan tet tomare na xa yiot ta va u nan ta vale miang tawadas mon miang a mini xa axien o oin sa ge o kain o piang, moxawa a asa got miang moxa pupula miang. Ne pupulu bu orin. So taim nu monong kawaga nu wade rumangin a tet. Na nu wade ru ma xin a tet tamare a oin nu wade ru ma xin a tet tomare la mun mu ra ba elelep. elelep ta ni mu ta ba mamaram mon. A- a <noise> opa io ma nima ga momonong nating mon io ga elelep sabu kain naro mu re xa wu. Taim e ga sa elelep yiakmiang. Okay wa sa monong sa pilalak a wa ga mon a wa ga ma so. Sa manong mon yiak miang ta ra taim. Okay oin ga nek minin io ka pasin mo xa minilu. So taim e momonong io iat e vet ra wa. <hesitation> senisim a niro ren. Na bu ma ra wa unan opa ka wa ta wan opa mu a xas maran miang. Okay e gat a durana barok opa ma alelep ni xin ma nung iat ta ba wade lok ka mamaran, a nalaxin di taxo a was tomare di ta xo a nalaxin. Nu wade a taim nixin a was di banban mu a vite ma a tet tomare di banban mu a vite ma. A tet tomare nu elelep kave nu elelep kave nu elelep kave okay nu sa ron ogat nung yiak nu sa ban yiak. Okay inung nu sa monong maran mon yiak miang. A oin orin miang a vita inung iat. Nung iat ta be momo nong yiak inung yiak ta ba ochulas a niro tung yiak opa ma alelep moxa taim nixin na xa mamaran o met. Nu elelep bilok ta mas elelep ka gunon lotu. Mura mura kubus alelep ta na mu, mu ra monong maran. Opa io sa samarawa okawe a oin, lamun kawei sa xubus alelep sa duxuma a xubus alelep, muramonong maran mon kawe ra vite saba lele ta ba nonong kanen. O ta ba o xulas i mus o kain opa nima. Opa inu ita ta ba vade a mininong kanung kure ka waga. Opa numamaran o nu ka mamaran nung iat a tot tomare ta ba vovora ain ta wa oxulas a niro xa ain. Okay ime no xa waga na maran. A visok ma nalagin di elelep maran mu a pasin mo xa waga. Ok lekimu kurumaxa wa ga xin a laip na hat na hat lixilik ka moni ka vexena wat. Opa nu mara a lelep ta ba bobo maran bang tara taim a miniset sa ban na nan nu ma ra alelep sa bu nan nu sa xop nu sa xop iak ka matmat. Opa madiribe orin nu mas alelep ta bobo maran origen oin ta vade a tet a tet ta vade rumaxin a oin mu ra wa alelep <hesitation> opa manima a <geko sound> ta ba riperim inung ita ta ba momonong yiak ka vade a niro ka oin ma tet. Tet ta ba wade a nino xa oin. Ta ba wade a niro xa tetomare. Lamun a alelep ta nimu ta ba maran. Tawade a situasen mo nigninlokamamaran. A nalaxin di eraba omat ma vilen aidi lamun a wexena wat. Ta wade a lion a taim ma nixin, tara tara a nalaxin, visok tomare, visok maxat dilep a nalaxin patuana miak di gat a vexen a wat. A miniset ma mo xa wagaraxin ma e tibema. No xa maga kawa. Pia a ain ma tet du ilep a filings, ne iax miong a viye iax miang na kamap pa vidi orin. Opa me inung iat ta bobo iak, pa yao xasoko a va ta ba orin ka miniong ka inung iat nung balaure nung arixen me, isuon a wisok kanung. Xio ma laen lulun tanung lain ma mexin elelep ma kama maran, moawa miang a tara taim was di <hesitation> di nek a tet kara ain. moxawa mu avexen a wat iak miang. A wexen a wat na ogana ogarin alelelp nexin ka lion a taim ningin lion a taim ningin <chat> opa mu marawa a lelep ma ta ba gat a visok ma tarataim mo taim ninginmainma mianga <hesitation> vexen a wat moxa naxa lap na lamo, so numa vanum a visok nung iat ta ba wade limitim lausen malarum dura o ra o ne belek moxowa inung a tet inom mi nung okay ta ba chun kalap pa wa visok lixilik sabu. A visok lixiluk oi miuang a aun tanuy o nalaxin di buy nidim a kain kain kalap pawasige. Kava o pide a wos tamare. I de a was tomare lok maran, ma ne ta ba lausen mon. <hesitation> Mepa ma i nuk iat iak. A- okay a miang a inung iat, iuak taba onados inung ma kain opa. Opa inung iat ta ba balaure nung ma visok kanung. Mepa ma alolep nixin ma ka lion a taim nixin ma sore, na xa maran omet o na xa nip moxa ne ta ba mak a alelep manima. Lion a taim nixin a wos tomare di, di lep a nalaxin, duise a nalaxin taim di eron aruxen ma ra ain ka ra tet riak miang, di se se wowo nun lamun di ra ba akawe a ain iak miang. Okay inung iuat ta ba vade. Nalaxin gut a visok baraxain makat lion a taim manima di salium a vexenawat o disalim idi xa vexena wat lamun a vexenawat. Mopa ma inung ta vade rumangin idi. Mopa ma inung ta vade rumangin idi iak miang okay, ta vade a alelep pa nung a alelep panung ta ba maran. Taim nixin ma nima na alelep na xa maran ka planti taim a na alelep na toxotop a- a. Tara taim a xalap taxin mon a mmobile, mobile na sexorop a planti nalaxin mumu a mobile. A non a wan di yiat ta wa ringim inung nu sa ribe a kaun opiang o musese nasien iak miang. Lo a tet ta bung mong ma kuru miang, sa ribe la mun a numba moxa mobile. Dure ring a nun alelep sa bagarup yiak miang. Opa ma inung iat numarawa balaure nung inung iat ta balaure nung moxa laip nixin ka alelep ponung. Okay opa ma inung iat ta wado inung iat ta maran kava kava. Miang inung ta ba wade a kain opa yiak ma. <hesitation> Okay nimiang yiak ma inung ta be wade rumaxin a niratung yiak miang. Okay kain opa alelep tanung ta be maran a kara inung iat nu balaure a alelep tanung ta ba maran o kava inung iat <hesitation> <noise> ta wade a kain kain miang ene mon iak miang. Okay a enemon iak miang opa na mara elelep a laip nixun na kamama ran omet, alolep na. <noise> Tara taim a vos makat di no dir minin a nalaxin di ile rup me di, or ma ta ade luxing moxa alelep ningin na ka mamaran a rixen lok saban, moxa wa inung iat. A taim moxa ain na mara wa

Kalatap inu nu osoxo. Tetomare bilok orin, tetomare nu ma nung kawa alelep nu osoxo a inom a wa ta ba wet. Nung nu osoxo a ain inom a wa ta ba wet, kalotap, lalaman kain koron kirip. Lamun a xinis sa mi mu nasion xinis sa nimu taran ta ba maran. Taim ta gat a ra borok sulap dura or larun. Nung iat ta ba osoxo opa inung ta ba balaure a visok kanu, uat miang moxawa lion a tiume nixiin ma ra naxalep moxa gunom ma taxan na lamo saban arixen manu kaet ta wa ilop a niro maran. Monugat a kain opa nima iak ma, animon gut. Di sa wawa walie yio ting ene iat ta ba vevere opa a kain opa. Lion a time nixin ma na nalaxin di ka xis maran di ka kis mu a vos. A vos di ka xis mu a nalaxin mumu a vite saban. A vite saban na vovo kure ma, ka belong maka vu mopa, ma taim nu mara wa alelep ta bo maran bang. Lamun a alolep pana ta ba maran kawei ra xuinis saban ka alelep Mo di ka di ka raxin maran. Ta ra taim nu raxin maran ka sait moxa a lawan te wos a nung mo raman opa ta be osoxo. Di ra ba alasan inung ma vite moxa waga. Ain, ain ta ba ongosen inung ma vite moxa, gunon, tiniron moxa gunon orong, tiniron max xoletap orong ta ba balaure a visok lixilik kanu orong. Tetomare inung ta ba van uso a virok arong, ta ba van uso lalaman orong ta ba rat puluvun orong kain opa. Ta ba balaure a visok kanang orong ta ba inom orong inung ta ba mas a tet moxa babaret. Lamun a vite moxa gunon inemon. Okah a inemon kawei xio marana na viro sapu alamu a taim moxa alelep. Lion a taim nixin a nalaxin di, bostamore di nek a nalaxin miang di <hesitation> ilep idi, di tupalia a nalaxin tidi ma bu a ra sulap ma di bu lop, lion a taim nixin a vos, nalaxin bilok orin. Mopa saribe orin nalaxin nixin di mu voxenawat. Di mu vexenawat miang idi ra wa alelep moxawa idiu uat di xalot ta wa wet ma lalos idi. Di oguran idi lamun a vexenawat opa di xalat tawa mu a lolos i di ra wa inom a- a. Nemon gt opiang mi inung iat. Miang ta mara rawa iniro orong, orong nung ta ba vade mas tibe tanine ma vite moxa alelep. Nao tasol di moxa alelep. E ribe inung ta mas osoxo ba kain opa nima a- a moxa uguraran. Lion a taim nixin non awos ma nalaxin, di elelep mumu a xo ra ino. A xo ra ino miang na bu povora. Ain nawa rai, a tet nawa rai taim di vovoro mon ka xo ra ino, maski kawa ma namba ren miang nu vovoro men kaxo ra ino. Nese lo den a xo ra ino tung miang, mu sa ma ma ra wa alelep saxit. Nuxaso xo bang a niro xa tet tomare miang o aun miang. Mu elelep iak miang malamu mu sa gat a visok miang mu sa esuo ma opa ma inung iat. Nu ma nung kawa orong ta ba orong, orong, orong a nan opa me di ra ba laxure nung a niro tung sa orong <noise> okay.